Oyi va singapur, singapur ɲa san oro ninɛ maba sinuwa ra be alowɛ matete. Hee babe zeremi finu ɲa mimi de orobie sin ma sinuwa ra ɲa zeremi finu ɲa mimi de, ma ba eropiɛn ra zeremi finu, fɛte dɛso ɲa miba se aba wero fɛte dɛ limiyɛre. Din ɲan a benɛ ɲa pa'a cii ba se matete.